<hesitation> Secundu a mimma s'inari è importanti po sa vida <hesitation> de. De sa vida de ognunu de nosu po, però sa felliccidadi <hesitation> non d'ada mai a podi comporai s'inari, poitta sa felliccidadi esti aparrai impari co is persoasa importantisi in salludi po. Po cantu sa vida ti da poidi lassai sa salludi, poi tottu su restu <hesitation> andada e beidi, compreso s'inari.